ס'דא- ס'דא מענטשן וואס נוצן א- א דאסטער צו אפשטויבן שאפעס און מעבל. <hesitation> זיי גייען ארום סתם און ס'נעמט אראפ די שטויב. איך האלט אבער די בעסטע וועג איז צו נוצן א נאסע שמאטע און גוט אפוואשן אלע מעבל, אזוי קומט שטויב במת אראפ. נוצן א וועקיום קלינער און עס וועקיומען און אראפנעמען אלע שטויב וואס מ'האט.